Birthday nkomma birthday into celebrating etokui, mm, ama ureita taa oke, tee roikene tee nege ioiouropo gine tee oke invitation letter opogigui nagai paper oropogigui, oropogino apogigui rai toi nkommai birthday un oo egu ako birthday apakopio iko roikene ako invitation letter oropogino, egu toi nne redi eromorogu egu toi tee nkomma waka toi apagakakosi, tee ama ureita, tee ama ureita tee tamu ikonko nkomma inviting etogiguine opogiguine toi redy etogio, apo, egu taa cake ogo toi komposi, nagai tono on onogosi egu toi tee roikene noke nagai pumpogigu ako cake toi kompoimai, kompoimagu egu toi teenko roikene nege inviting etogimoi, toi upuio, upuro egu rougai ako cake into an apakogigui, ako cake toi tee aigou, mm table toi paroi motekogino toi egu porukogino egu into, iko roikene inviting etogino tege family members egu toi upuro rougau egu toi ako cake egu toi rounding etogin, etogino, egu ako taa, ako nogu nkaa birthday tokoksine, ako nkaa birthday egu toi. Ako oke cake, nege nkomma birthday an, apakoimamara toi egu moru iromaigu egu toi ureita, egu toi taa happy birthday toi tepoimai, o happy birthday toi tepoima gu, egu mm kotorogu egu toi mm pukuoim, toi egu rougai egu pukuonno maumani koro akonogu aike ikogo toi maumani tokapaine, maumani pukuonno apasi, ia elko nke birthday tata egu toi kotongu, nne ako cake egu toi negee isikosi, toi isi komino kua, kuagono isikomino, toi egu, ee roikene egu ama turugeitu toi nne ureita nno oipoku raagu toi egu ikoi topiro nokekene toi egu tee ama kuagono rogaro oipal oiparo toi upiro kogurugu, nne egu toi, ee tamu teie nne birthday an apakomara redim erakosio akogere birthday, tee nkomma inviters money kuago nko toi upui money, kuago nko toi upuro, iko itamu reading etokuine, egu toio mm tee min tokoiposino egu toi aposi mma roogo, rogomma ee taa basket toi noke kokogui, toi egu taa money noke uro porukuro taa basket toi roguio, turugeita, tata toi sintoko an, apakagu, an apakagu toi egu piro tee tamu reading etogigu toi. Roga karo toi egu upiro egu ngetaro toi egu rougai <noise> egu toi kommunno egu <hesitation> oipogin oo. Oi pogino kotorogu egu toi, <noise> ako nogu aike celebrate erogin ne, ee music nko ogo tee iko tainolo toi, playing erakakamo, egu ako nogu aike egu dance erogim, erogimo iko tainolo akogere birthday, tee dance erogiguogo, nagai egu tontogeugu egu otugiguo mani.